I pinapo has e ka me na a haus sik, a luma te lui e ru <hesitation> u marasin e ka no, ka na min masal i te kiur ka sia yowan, kui si ri yowan. <hesitation> Si ne nimat a no, e la no bet na, <hesitation> la ua no tara luma ni nimat ni yowan, bete lui e no hitaguh tara a revan te kui ria tara luma ni nimat nien. Tara hahatane, te mei ua nou, te kajen ua nou u nimat, e la hamas war tara mes a masal a <noise> luma ni nimat. Bete mei a tuan ua heh, la hamas si no tara luma ni nimat turu nimat u kajen. <hesitation> Ji luma ni nimat i pinapo, Petats, mol taguh kuru e na revan te tuhan rim i Tanei, ni Tamkoi, na tara miji mes a miji pinapo in han a-a tol ni Petats, be ru te la uar tara luma ni nimat nien. Kar a miji revan te kuir, te kui ria tara luma ni nimat te ka na ien, te haso ner u marasin. <hesitation> Te mei hamas ta tuan taguh hamas ua a marasin tara ji luma-ji luma ni nimat te ka ria ien, ne ru hala hamas me re ru tara mes hamas a-a haus sik.